انضم للمجموعات، يعني نوادي، دورات، أو فعاليات تكون تهمني، يعني أستخدم تطبيجات زي ميت أب أو تاندم عشان أحصل أشخاص جدد، و مثلا أتطوع يعني أساعد الناس، أوسع دائرة معارفي، وأكون بشوش، أبتسم وأتكلم وأستأنس إني أتعرف على أشخاص جدد، وزي كده.